Emere ei ndakunda kurya mukasheeshe hariho amahuri, amate hamwe na n'akatogo. Akatogo ti katogo koona nk'akatogo k'ebyanda kaboniire kurya mukasheeshe konka akatogo omuntu arakabona rimwe na rimwe nk'omuntu yaagiire mu kyaro ninga ogarukire muuka, nk'ahiishomero oraba orakenda konka timunonga. Then ekindi ekindakunda kurya mukasheeshe, n'obuhunga birimu amate, rimwe na rimwe akakombe. <hesitation> Ebyo nibyo ndakunda kurya mukasheeshe.